hewan yang sa takut itu ada. Ini hewan ini yang memang hewan identik dengan laki-laki kita semua ini. Sa paling takut tu buaya. Kenapa sa takut buaya, di timika tu ada pu nama muara, di timika da pu nama pomako, itu muara panjang, itu tempat pelabuhan sana. <noise> jadi satu kali ni tong pergi ke sana tong mo mancing. Jadi tong dari muara itu tong naik speed- tong naik speed ke talud- ke ujung talud- talud timur. Tong pergi naik speed ke sana. Nah, jadi ini pas speed ini su jalan cuman mungkin yang bawa speed ini pace teman atu ni yang bawa speed ini de tidak tahu kalo- da tidak tahu bu-bukan tidak da tidak tahu, mungkin da lupa ka kalau ini waktunya ni kayaknya airnya ini mo mulai mau surut ini, pasang surut ini, sudah mulai surut, waktunya surut to, tapi mungkin da lupa ka atau bagemana sa juga tidak tahu, tapi tong jalan begini pas di tengah jalan baru ko tahu air de turun baru da pu <hesitation> baling-baling itu tasangkut di lumpur bawa. Tarada pilihan, tong harus turun dorong akan barang itu ke pinggir. Jadi tong jalan turun biasa saja. Tong ni tra pikir apa-apa, tong turun baru rumput eh lumpur ni da pu tinggi-tinggi sampe paha. Tong turun baru lumpur tinggi sampai paha jadi. Pas tong turun tong mau dorong speed ini tong dorong ke samping baru buaya ko ada duduk nonton kita di ujung sana eh. Da ada duduk nonton sante baru da su siap siaga mungkin ka, sa juga tidak tahu, tapi pace dari situ tu sa trauma sampai detik ini. Sa kalau lihat buaya ni sa cuma pikir saja ini de mulut ini da akan naik ke sa pu dalam muka ini sa dari situ sa liat da pu sisik saja kawan sa cuma bilang saja sa akan maki ko sampe ko gila. Sa bilang ko jalan jalan sudah, ini buaya. da gigit satu kali ini de cuma geleng kepala yang kitong biasa geleng biasa begini da pu geleng biasa itu tangan ilang ka. Jadi, we, da nonton kita ini mungkin bukan jarak sepuluh meter ini mungkin lima meter kapa. Da nonton kita biasa saja. Baru da pu besar ni bisa tiga sampai empat meter ni. Yesus sayang eh, da makan tong satu ini kayaknya tong hilang kapa. Bahkan mungkin dia tidak kenyang itu tong satu orang. Dari situ sampe detik ini ni ko bilang buaya, aduh, biar anakan buaya juga sabar dulu. Mungkin kalo ko su masak de enak baru sa makan, tapi kalo da masih hidup, aduh, selamat tinggal sa jalan deluan.